لا طبعا انا افضل الاطعمه الحلوه الاطعمه المالحه تؤثر يا اخي على الدم وكذا فالشخص يحتاج يحتاج احيانا لا نسبه سكر في الدم الاطعمه الحلوه عشان يكون حلو وكذا ويكون الدوره الدمويه نشطه لكن في معلومه مهمه انه لو اكثرنا من الاطعمه الحلوه وكذا ممكن تسبب شيء من التخمه او الكسل